Un periscopiu mos premiti de vel porcima d'astáculus duna horma mu cenzilla, está hormau nel su enteriol de cristalis que refrexan la lus i premitin de vel por mé duna mirilla. Enas guerras valin tamién de horma prática pa amostral el propiu cuerpu o sistema d'ataqui. Por mé dela ótica se pue vel mu alejau. Enque ogañu conos amejoramientus ya no se gastan tantu comu los dronis. Estus achiperris sonin gastaus mayolmenti polos sumarinus, ya que se premiti de vel qu'ai ena superficii sina necessiá de salil de porbaxu del augua.